Lu ventu mi fa pinsari a la libirtà ca curri ntra l’arvuli, a li pinzeri ca volanu luntanu comu fogghi leggi, a lu prufumu di lu mari ca veni di luntanu, a porti ca sbattunu e tenni ca ballanu, a ‘n canciu mpruvisu nta l’aria, comu si vulissi essiri ‘n signali.